Jan kó ngian kina té nakete ná naná java kutean chinakutean tendí kuan koyunó ondó já, anaketendó <hesitation> ni'á chí la la muerté ankenró boca ná, donanixin uj. <hesitation>